Eka, io arô efa nozakain'olo igny hoe anzakao ny zava-boary, io da zava-boary io, la vonoinao io da sy raha hoe hisy fagnahiny mandeha ary na mandeha ary, la vonoinao gne ao aomby ohatry, aomby ohatry vonoinao igny hoaninao gn'henany, ara dalagny igny amina.